Tị pịdịn dịịḍa nagụn sẹlẹ yamba ga sụmụm ọndụngọ don mịn tịdụk tọm mịn ịlam tọm n ḅa nẹẹs payịn dayị tị yamba pẹm yamba n payụk ḍa pẹẹmọ mọna kwadẹ nɗọb lalịịgịnnọ nyan mad wụtẹnụm maa yajị pọkị ɗọk tị nbịndamị mọna mad wụtẹnụm maa yajị mọna ọọn ma mụjẹ nga pẹẹmọ pẹẹm gwaị am mụjẹ kwẹị kamana mụjẹ kwẹị ka pịdị mẹẹ mụjẹ waị pịdị kaa daụ tangam mịnị tẹị tanga mụjẹ nga pẹẹmọ pẹẹm warẹ ar wụta waan pịsẹ pịb nan wụtị mịnị kwa pịb nbịndam yaan ɗọn ịwụ yaan waụ pịdị ụp waa pịdị sọọụ waam ma ụpị ma wa pịdị sọọu waam maa ụpị ma warẹ yaan mọnnọ ma waaụ nayan ɓadnọn kụs wịị mọna kụs wịị nwarẹ ɓadnọn paar waamọn janam mọna waa yaajị kapin nbẹẹndam pụdtọn mọna ya waamọn jaanị nɗọnẹ nwarẹ kwẹị ka mana n adụn pịị kwẹị kamanịm nbịndam yaagọ nwarẹ yịḅụt kaamanị, mọna yịḅụt kaamanị nwarẹ pụḅụt landa nkal pụbụt ka nẹẹ da mana nwarẹ kalẹ npụḅtẹ, npụḅụt waa. Ndonụd ka manị mọna kwapọ ɗọọn kamanị nyan wẹnọ nḍọọn kama tịḍa nḍọọn pịịdịn dịɗam mọn tịsịn, mọna ɗọọn pịdịm mọn tịsịn mọna ɗọọn pịdịm dịdam mọn tịsịn nyam waan pịdị paalọ nwarẹ pụd pịdị paalọ mọna pụd pịdị paalọ, n'gwaị am n'ɗẹr ta randa mona kwe am n ɗer ta randa nyan wẹẹnọ nwarẹ kọtụn kwe kangada n ad pị gwaị ka manịm ɓaan nbịndam yaagọ wụtẹn lalịịn mọna kwe kamanị nwẹẹnọ nwẹẹn pọ tam ndọmụd piidẹị nyanọ mọna kwadẹ nyan ɗọọn ịnọ nyan waan kọrọk mọna war kọrọk mịnị warẹ yaịz wụdọ mịnị warẹ konon kọt sịn wụtẹn maanị wụdọ nẹ <hesitation> ḍwat kọndọ nẹ, sẹẹj yauyaụ nẹ, kab lakị kọrọk a nẹ, waazẹ kọd wụtẹnụm mini yan wụtẹn mini warẹ ko anajẹla nam pọ yaịzọ mịnị ịlẹ mịnị kwa pọ wụtẹnị nụm waanọ yaan wẹẹdọụ ma kwapọ wẹẹdọụ nyan kọt ọkọ nyam ɓarnọn parụt ara da pụmbụ mọna pọd ara da pụmbụ mọna kwadẹ mọna kwa pọd arịị nwarẹ dọọnẹ nyịl sakam <hesitation> kwazụm da pak nọ n'tịbụn kị mọna kwa pọ tịb kị nwarẹ dọọnẹ nlịda ag lụtụ nam n'asin da paaknọ mọna kwapọ lịịzị da lụtụm n'asịn da paakịn nyan dọọn lịịzị ka yaụlị yaụlị nyan kẹẹrị mọna kwapọ kẹẹrị. Nyam kọt tụ pọ kịlọkọ mọna kọt tụ pọ kụlọkọ nyam, <hesitation> ngụm wẹẹ dụnọn nyam pụtụm mana mọna pụtụn mana wịịnị yaagọ nya gwai ka ma pịịdịm mọn gan yanpọ mọna gwai pịịdịm mọngụm yan pọ nwarẹ kụs wịị ka kọl wamọn njanam ɓaan nyak da kụmnụ ka madgọ mana mana nyan ɗọmb ịkịi kana yaịz wamọn njamam ga nwargọ yaa, nwarẹ, nwarẹ gwai am mọna gwai am mwarẹ paal inọ mọna paal inọ kaaga wụt ka ma wọbọ nẹ ka ka ma wọbọ mọna mẹrgẹ ụk zumunta wọrọp mọna warẹ min warẹ sọọụ dụ wa da ma wọbọ mọna sọọụ dụ waa da ma wọbọ nyan sịdụnọ mọna sịdụnọ sụụm yaagọ nyan watụ kal laliinọ, mọna kal lalịịgịnọ mịn yan pọdụk ɗịlọ n ap tandọ mọna ap tandọ nwarẹ maadẹ mọn warẹ sọl yamba mọnga pẹẹm yamba mịn payụkl da pẹẹmẹ ga pịdẹị pẹẹm ọndam gụ mịn yan wụtẹnụm tẹẹmẹ pẹẹmọ wam mini dụm nẹịzị pẹẹm nẹm mịn payụk da pẹẹmọ mọ mọna yaa n ọnụn saaba laliinọ nga pimọ tọ pịm yaụ lalịịgịnnọ kọn pịm yaụ ga lọp saaba, pịm yaụ mịyẹm waa kụmụn po po pọ pọ analaị, pịmọ pịdịm analai ma nẹ ka ụkmọm pịm ad ọk tẹẹm pịdịm analaị ma nẹ ka pịm yaụ ọkmọ pịm yan yaụ ụkmọ. A wam na gan ya ta tida pidi mọ ɗarẹ har pụd wụgnụ a wam mọ na ɗum sẹẹri.